ماذا تفضل أن تأكل في الصباح؟ بفضّل آكل الفول بالخبز مع شاي بدري، هالوجبة تسد الجوع وتبدأ اليوم بنشاط أو ممكن أتناول الجبنة مع الخبز، خفيفة وممتازة مع كوب شاي وتكون بداية مريحة مع طاقة كافية للشغل